Gny fomba fagnapahako hoho zao mba tsy hamparatsy anakay, zaho tsy mampiasa lamy satria regny tena- tena <hesitation> ohatran’ny hoe mahery zany raha iny lafa ataonao amy hohonao na hety regny. Fa gnahy zao coupe ongles gnahy fa ny fampiasako anazy de iny mba afaky alà tsikelikely le hoho.